बस यी वडली गाड्येचोत प्रकार अस्त त आनी बुसिन खू प जणा भोवांग शकतात। याचे कमी पै शे अस्तात। यी सगळ्या गवाणी अस्तात। खू प तीयेर अस्तात तिका आनी टिकट काडून वचांग जाय आस्त।